Peii re ba cha ofima, epeii ra ba cha eoro npio ē ōro npio okae nee koo bi npio re oor, ear na labi bo tor gbere ru koo o ku ba gbo epeii re epen ya ba, a wa oton, a wa wen wa se ru oton egbere ajo ya ba ra baba too jie m lhan, ba baba tojie ojie n den gber er epen yaba ra baba too nee ba e oro npio, epo re ke dor ba oso ekoo re ki chu ji nura, ki re chujie epen ra, eka ra ke chu we-l, nura, e-ba jira koo mpio ya ba a oro podo ba oso podo ba oso, epeii ra baba too cha e oro npio gbere ru se be epeii echa-cha e oro npei oku ba gbo epeii, re epeii ye ba won oton, egbere gbere osa reka chu ba tite bo we-l o don mbei, re k ere baba too jira koo a de re nja re baba too jira koo a wa re mo, re baba too jira koo atare ma-ni tima o re ke bo re ta-n mani tima epeii ya ba eka na ba eoro npei epeii re baba too nee eoro npio. Enu na mko epeii re ba ne e õro npio, obari mo bo ne re koe neyee nee ya e õro npio ni e-nu ke neẽ ya ẽ o-ro npio ba obari one ke gbo e-õro npw gbo obari, one ke kpa ra osaro obari kpa ra è õrõ npió, one ka gbo osaro o bari agbo ẽ õrõ npio, re bo yo epẽn re baba toõ ja ẽ õro npio obari mo mo ba ra ne yen ẽ oro npio ni ã-õ re bo ko nẽa, a-õ egbo é o-rо npiо bе naro ka fune ẽ kajor ha ma yen ko me nu re fifise mi, eru re fifi ya misi, npio ra ka oro komi doju gbere ko õ ku ke õre re baba re e bo, wen baju elera obari, wen ba Ja gbo ofima, gbere ruko a babe re õ u a yo a na one ke do eju, agbo ẽ õro npio. So si risia to lara si nowenu era o áo lekere ro lare we gwa aó ro bere tere wa nai nu wée nwi ga kpe we a nńe oō echi ra si ma de enu te era binja labi ā ele dala mbaba toō deenu dāa nto bedo o de enu ra ti ma ō oto de enur ko māa gburami oba nto nkgeta bere ko de oto aje enu enua no okparu reba nyoni odenu ra mmo para nsi mmi dea ko se ade nto saā gbogbo abini nde eka gbu ra nde be do ka chu re ka nwe gbo obari re ka gba ru nsisa ba ro ase eporo kara bo nne weē ka cha nlo wēe ka lama ko ase nru de ka bananye ko mono ata gbo ekpi weē mpio nye oro gbere ko ekpi re baba aja nju nnone anyo ane ekpi mbaba nto nēe ito nropio. nnone obari bei iro mpio bai osaro ye re ke chue ye nei de kere doso agbu reǵba bara ne nyiro mpio bai ǵberu ko tere doso obari re doso osaro nye de ja nāa obi óbūu ye echāa chu lekara bo ntite bei ba na ko bere dei mbie be aāono o ioronpio benu ke āa obari orompio be nu kaā o ka fuū nne ka yo āao ka fūu orompio sōo fu nne ka yo ko mpio be ka aoro e ba aoro eka bēe sāa o mmomo fu nne ka yo ko mpio yo ka aoro mpio yo ka aora aōo mmo nja de ru aōo m̄momo nja de ru mpio yo kāa aoro ekpi re ba hao oro mpio